الأدب مهمة جداً, لأنها تفتح لك آفاق جديدة, وتخليك تفهم ثقافاتنا المختلفة, الأدب ينمي خيال الشخص, ويحسن من قدرته على التعبير والكتابة, كمان يساعدك على فهم المشاعر والأفكار الإنسانية, وهذا يعزز من تعاطفك مع الآخرين, يعني من خلال الأدب تقدر تتعلم دروس قيمة عن الحياة والتاريخ, وهذا ينفعك في جميع مجالات الحياة.